اک سویرے میں اپنے فون چیک کیتا۔ سکرین تے اک نویں ایپ نظر آئی، ایپ آ گئی تے کسے پتا نہیں، بلو روشنی چمک رہی سی، حیرانگی ہوئی۔ کیونکہ میں کدے وی ایہ ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں کیتی سی، ایپ کھولی اندر اک سمپل انٹرفیس سی۔ انٹرفیس تے مینوں اک وِکلپ دِکھدا سی: وقت وچ یاترا کرو۔ نالے دو بٹن سن: بھوت کال اتے بھوشیہ کال۔ <hesitation> پہلا تے میں سوچیا، اے شاید وائرس ہے۔ پر جدو من چ تجسس جاگ چکیا سی، اوتھے ہور ڈر وی سی۔ ہمت کرکے بھوت کال نوں چُن لیا۔ اچانک کمرے دیاں چیزاں بدل گئیاں، ایہ میں اپنے بچپن والے گھر وچ کھڑا ساں۔ میرے اردگرد پریوار والے کھیل رہے سن۔ میری آنکھاں وچ جیہا سو اگیا، ایہ منہوں یاترا کروا کے دکھ دے۔